El númiru dos... pos ave, recordanças varias que se me vienin ala cabeça peru assín el primeru sonin los mis dos nietus, que, comu vivin palas Alemañas, pos siempri estó deseanditu de dil a vesitá-lus i tentu de palral con ellus quasi que tolos días. I es que colos nietus que tengu pos que tolo demás ya ni te recuerdas ni te precupa, i essu, ala mi edá, es cosa mu güena.